<hesitation> ey eya ana mi yaɗi ka sutu ya hara akima na sosai a kimi na mulmulawa, i hir ki tsitsi ki wuti mdinati tsama tsaɗi ka suna nati ta hara wa, tin ki nzi nzi ka yar kumshi, yar kwa kumshi, tsakwa kumshi yakwa kumshi, ta pilali gari i palari, i pila lari, ta pali i palari, to tin yana nga sirakurari wallahi. Tin yara kumshi, amma ya wutin nga musamman bza mimmiri ey lafu ya lapiya ai ashina <laughs> mdiana ti i tra lukwa mtakun ai i wuti shar tab ti i shini ka bindiga amma ina, anti iɗa nuwari amma ina ti ya ƙiɓe da kyar anti i kim ey ey ka n gi kani mimmiri bza haba ti ye ƙini. kai ai apa mi ya ƙiba ka pazhina laka ka tizi nzi wallahi yara mwanti har ape vira kura, bir kk yora mwanti minti talatin hamsin haka apani yor kwa bukchi an natu ye ae maci kurari wallahi. Ya tsitsi ki gati ko wani <noise> lapiya kurari wane dalilin an suna ana tsi ali suna msira ta shang, mi tak tsitsi ya pila lari wane eye wane eye, mi mwa hara apam tin ga wuti mwa hara ka nzi msala mwa amma mi mwak nzi nzi diya gumma tin ga gati apa sur duniya ƙi dameti mwa, mwa ɗevi sur duniya a kima ma wa wa, sur duniya kuma a helthaku tsana kwa viyari ey wallahi ey mdirna allah tin nga nga yara pthi kum shi, ti pila nga nga yara pthi kum shi, ti pila a to mi mnya nɗa aɗi hara mus mus lakawa a a wallahi tallahi shikenan tin ga wuti ya payeru yara tira, to a nzi gaskiya ana tsi msala ɗifi, aruma mi dife ngi zibzari kima ngi hirhirari mi libwaɗa <hesitation> to so ɗina nzi msali ti yana ngawa, shang shang shang mi ya baraki gati msira kwari, tin yana pila to kuli ki nzi amma yeka mdi ngin dani jak mbza ya tsoti hara minti tufu abila ya, yar tare kawai yara kwa ɓukcir yaru swadina damitiyaru ka kowawa, adani tsakwa harari suti yara kumshi imi yakwa hara suti yara kumshi tin tsa tsakwa kumshi ima yakwa kumshi. Nɗa pila apir wane ey haba nannag ti mwa kwa bukcin diya mwa si wulhji agogo karfe, dama mwa ntsi saka ɦidau kwan, mwa tsi sake murfu ka reta, kulin har sha daya ƙi hara, allah apa mnya ti ngi kitala mwa nana nan ni yaya ti gi kuri ka patsolir giri ka thlima nɗika ngini nannan ti mwa kwa shangari mi kwang, nda kwa pila a buktim anti mwa kwa shani a a ina kisi tra duna buktwn ai mwa kwa shi ɗika yer laka ɗi tin dana pila pirwa takulashiu aɗi, sudani aɗi, to shikenan mwa tira ra ptsari kawai, mi ngi tsitsi a kwa vinati a harani kawai to alhamdulillah. Ana kam a paniyi ti yaga msirah sosai, amma ini nzi a tsi nga amma kima nga hirhirari ya tra ka nga naga, kamnhga ana yana hir kaɗi ki zni su akwa difiwa.